Izaho manokana aloha an tsy dia mandrisika ny olona hiloka, na amin'ny fanatanjahantena io na amin'ny zavatra hafa, satria io no fomba haingana indrindra mahavery fananana ary efa nahalasa adala olona maro io.